افضل انو اخيم وسط الغابة، على انو اقضي ليلي وحدي بالفندق - لانوو بالغابة انا غاح اطلع خارج الروتين الطبيعي اليومي مالتي، ما قعد بين اربع حيطان، سجغ واقعد اتأمل، اطلع من المود، اطلع طاقتي السلبيي، بينما بالفندق انا ما غاح اطيق ارتاح هذيك الراحة حتى لو كان خمس نجوم ما يتقارن بالغابة